ପର୍ଥମେ ଜଡୀ ବୁଟୀ ଖାଓତେ ଲେ, ନାଚୁରଲ ଜଡୀ ବୁଟୀ ଜାକୀ କାଚେ, ରତରୋ, କାରୋ, ଖାଈ। ଆଗା ଵାଲେ ଲୋଗୋ ବହୁତ ଜୀଵନା, ବହୁତ ବହୁତ ସଜାଯେଂ, ବଂଚୀ ବାରେ ଥାଂଦୀ ଏବଂଗ। ଲୋଗୋ ସାଥ୍ଯା ବାରେ ସାଥ ବଂଚୀ ଆଗା ଥାଂଦୀ, ଅଗେଂତୋ ସେ ଚାଲିଏ ସେ ଵାଲେ ବାରେ କୋଡୂଚୀ।